Mikisaky zaho da ah omeko olombe kokoa anaha le, le ino izy tiky, le place misy anaha. De mba teneniko azafady mipetraha eto fa zaho mbo tanora be ty mahazaka <not understood>. Eto hanao mipetraky fa tsy zaho.